हमरा प्रकृतिमाइ पाइन्या केइ जनावरुन्ले आफ्लाई सिकार बठे बच्चाकी लेखा र सुरक्षाकी लेखा विभिन्न प्रकारका तरिका आपनुनान, जसोकी भौतजसा <hesitation> जनावर आफ्लाई असुरक्षा भ्याबटि रन्ङ्गु फेद्दान, आफ्ना शरीरको आकार फेरिदिनान, तसोई खल्डाखुल्डि भया, अथवा दुला भया ता लुगिबटे बस्सान तसोई आफ्नो आकार वा आवाज बडाइबटे औरलाई डरुनान, सङगसङ्गै आफ्ना शरीरको आकार परिवर्तन गद्द्यात एइहै पैलिलै भुणिहल्या, कि गद्दान भुण्यापछा शरीरको आकार परिवर्तन गद्या, शरीरको रङ्ग फेरिदिन्या, कोइकोइ जनवार आफ़्नो पुछौड लुकाइदिनान, कोइ कोइ चाहिँ हिंसात्मक <hesitation> धेकिनान ।